Skwi me? Te duniya gudam gaba ɓaya sai kafi nduv, man ka fau nduv se ɓakwa ka ndi duniya avata, amma kafi nduv aèi, ka cho skwi a ndav èi, sai ka cha ara ngeɓ ka way yam ntasla aka sana giɓ. agi lumtsiktsil avungaya, gudamsa ma ndav te èay. ma me a te èay. skwi ngiɓe ate èi, ka gau nduva a ndo èi. ka gau diya a skwi ndo èay, ka gau ma èi. man ye gau skwi anduva aka gaɓ sa, kandi duniya aèi. man ka gau daidai a mutsda a nduv ngaya a huɓ sa kandi duniya amma kat kaèi di man ye giya a nduv aka gaɓ tagi skwi a nduva èi. mbela angasa anga ndzi gudama anga maffa avizi ndo se ɓok agide man nga fi nduva anga maffa, ka gau nawa nawa aka gan nawa nawa a ngur mafa ba afi nduva a nenga'a di man <hesitation> m'vi man agaga te kaèi, maffa a sunta nenga aèi. Maffa afi nduv, afi nduva a maffa a nenga, anga fi nduv, anga gi komai se ɓadkwa nga maffa sa nga fi nduv amamna man tagaɓ vizi maffa atagɓ sa, nga fi nduv a skwi man ye suna mbela man nga fokon ndu anga ndzokon nga gudam gaba ɓaya, tema tem ba wa kirmamga ntema tem ba wa kirmamga kata nga ndzau a babbnga ashike a yerwa satba, afu nduv kaèi ka nga pud giya sanga pud giya sa wa tagaɓ maf. Maffa gaba ɓay atagaɓ se ɓok anga havnga, maffa nenga'a man n'ndo a huwa a huwa ba andziya a ndo a nenga'a n'te ndo ga ana gaɓa nenga agi nduva a ma ndo èi ta drau ba lamna azèi ta luv ba lamna azèay a nega man n'gots skwi ndiya a ndau a zhiglie atakaha atagaɓ maf sa, ba way nga azèi kaèi nga azhe a babbabnga nga kam ngaze nga mafa, fi nduv sekam kado shima a shim èi mbela amn ka fau nduva aka ndzay ngay ɓewa diman kagaɓ ka sai agiɓe man nga fi nduv man nga fi nduva èi nga ndziya ando èi se ɓok. sai n'fin ndav, man nga fi ndav azèay nga ndzi a ndo a èay, nte ndo ga ana gaɓa a nenga'a man ngots skwi ndi a ndau kleng, a zhigile a ntakaha, ba wayi nga azèay kabi nga zhe avatay. babba a gaɓ dok ziy ndo wudar a ndeha zlirtsa azbay agiɓe man ka gi wudar man kagi wudar aèi kam, ka gau ka gi huɓ nga amba ziy wudar andiha zlirtsa azèa babba a gaɓ se ɓok. A giɓe man kagi wudar bi. ka gi nawa nawa èi se ɓakwa ta bahaka n'fi ndav, amma ka gad a haa. ta gadkayi dakwai, <hesitation> sai man ye tsuko ɓa auda, sai kafi nduv nenga nga haɓa giɓ maf maffa sa nenga sa a skwi man nga suna ye nga ye gaɓ ɓok ye tsi riy a zhigile manka fau ndav kandi duniya kumba. ama yakamata a skwi man ye gaɓa geɓe kam anga nga hoɓokon giɓ anga nga gi nduva nga èinga hodokon gede a nga fokono ndav, nga gi ndav a ndo èi, maffa dakwai agi ndzona a ndo èay, avizi ndauwa ndau beka ndo nga a nga gda nga, avizi ndawa a kada dzuhodo maffa di man ye gi shuwa a ne kam baba agil zlura ambali. Nga maffa ɓakwa ta chinga a daraja agiɓe man nga gi mizline nga. nga gi nawa, nga m'pizh pizhe nga gi nawa nawa nga do a sum nawa nawa ba. nga m'pizh, nga gish nawa nawa ba gudam ndohi ta waynga a giɓa man nga gi wudar azèi, nga gi ngasa ta dur nga ba nga ndzay nga gine. tagi nawa nawa ba nga ndzay nga gine, nga fi nduv nga maffa tal, a giɓa a ngasa ata gaɓ maffa amba ata gaɓ kado wi ndawa, nga maffa nga fi nduva a skwi man ye suna aye ba babba nga kata nga, ta chinga a daraja sɗkam agiɓe me?, ta chinga a daraja sa agiɓe man nga fi nduv, man nga sa fi nduv. ta waynga èi ay nga fi nduv gudam gaba kiɓaya nga, a babbnga man maffa ko man tagang ke ata gang ke ba, nga te riy nga a bozlozlum ta tsing tema tema ba nga te riy nga a bozlozlum ngine amba gine a nga gaɓa a ngwazlim ta bahakanga a mizline nga de. nga m'pizh pizhe nga gudam gabaɓaya.